لو كان بامكاني اني اشاهد اي حدث في التاريخ بختار لحظة هبوط الانسان على القمر، لانها كانت خطوة كبيرة في استكشاف الفضاء الخارجي، وانها اظهرت قدرة البشر على تحقيق المستحيل، احب اشوف كيف كانت الاجواء والتحديات اللي - والتحديات والصعوبات التي واجهوها، واشعر بحماس تلك اللحظة الفريدة في تاريخ الانسان.